Tando, sa festa pius bella pro me est istada sempre su Nadale, ca fit una festa meda <hesitation> istrana <hesitation> piena de lughes, de colores, e poi sopratutto ca bi fin sos regalos, e mi immaginaio custu Babbo Natale unu pagu sempre pius anzianu, mi naraian, chi attiat sempre tantos giogos, però eo fio meda curiosa e quindi una die mi capiteit una cosa istrana, 'idesi a mamma mia chi che fit cuende custos giogos intro su mobile de sa de <hesitation> credenzia, de sa de su de sa camera 'e pranzo, tando custa camera 'e pranzo fit sempre <hesitation> al buio, non si podiat intrare meda, e mamma che l'at cuadu igue, ei ei apo nadu, e no bella mia, como cherzo ischire it'est, e nocche corchemus totu ca mamma <hesitation> preparaiat sempre sos durches, bi fin custos profumos bonos de sos, de sa festa, fit propriu una festa <hesitation> chi totu intendiamus, ca poi eniat zia Peppina a bustare a, <hesitation> totu 'enian, quindi nos faghiamus sos augurios, e poi mandigaimus cosas bonas meda, m'ammento fin sas cosas chi bi fin pro sa pro sa festa, e m'ammento chi su notte micche corchesi ma eo non resessio a drommire ca eo 'idio sempre a mamma cun custos paccos, e naraio, boh eo devo ischire, eo fio, però custa cosa de minde pesare lu faghio meda ca Nina, sorre mia, cando puru dai 'ustadu nos corcaimus mi naraiat, anda a su tabacchinu e <hesitation> andaio a fagher ispesa, e quindi eo fio abituada a minde pesare e quindi pianu pianu minde pesesi Apo nadu, non mi devet intendere nisciunu, quindi andesi pianu pianu e abberzesi su mobile, <hesitation> ohi ohi ohi ohi ohi cussu momentu però non pensesi nè a Babbo Natale, eo pensesi solu a bider custa paga cosa, aberzesi su paccu e ite b'aiat, una carrozzina, cun una bambola, ò a mie sas bambolas non mi sun mai piachidas però custa mi piacheit meda custa carrozzina, ca fit una carrozzina puru manna, quindi leesi sa carrozzina e <hesitation> ite ite podio fagher, e cominzesi a passizare <laughs> passiz <laughs> passiza e passiza fatesi unu pagu, inciampesi unu pagu in una cadrea e ite fatesi, a unu zertu puntu, cando fio in su mezus giogare sinde pesat issa, mamma Paulina, manos a pilos e neit, ite ses fatende tue? Ed eo li nesi, mamma m'as regaladu sa carrozzina, no cussa fit de Babbo Natale, ma tando Babbo Natale, tando fattesi Babbo Natale tando ses tue, e issa si curreggeit, mi los at dados pro ti los cunsignare, anda immediatamente a ti colcare, e però leesi sa carrozzina, micche la ponzesi accurzu a su lettu, con sa bambola, e poi mi resessesi a drommire. <noise> Tando su Nadale mi piaghiat puru non solu pro sos regalos, ca non fimus abbituados a pensare sempre a sos regalos, nonostante sos genitores nostros no aian cultura però aian prinzipios, quindi sa cosa chi pius importaiat fit sa riunione de sas familias Tantu, prima 'e totu accurzu a nois bi fit Mariuccia, zietta e nonna, ca eo li naraio nonna, ca pro nois eo nonna nond'aio connottu issa fit, e sas giannas fin sempre abertas, quindi ite faghes, sa prima cosa chi a zietta, a nonna, zia Laura totu inie, ziu Lillinu, ziu Tonino, totu 'enian a nos iscambiare sos augurios, ma fin propriu augurios <hesitation> <hesitation> propriu veros los sentiamus aberu, ca intendiamus veramente sa festa, non dai puntu de sos regalos e totu custas cosas, ma l'intendiamus veramente ca aimus un'affettividade propriu allargada, cioè in su in su veru sensu 'e sa paraula, e poi nois aimus a nonnu chi fit anzianu, talmente fit anzianu chi fit lettizadu, però nonnu non fit solu su nostru, fit de totu sos parentes, cioè in su sensu chi a nois benian a fagher, sa prima pessone chi 'enian a fagher sos augurios intraian in s'istanzia de de nonnu meu a li fagher sos augurios ca fit una pessone pius fragile, e quindi 'enian, li faghian sos <hesitation> faghian sos augurios, l'abbrazzaian e poi pigaian a supra, ca nois istaimus subra, quindi nos iscambiaimus sos però eo m'ammento chi cun sos parentes non b'aiat iscambios de regalos no no, 'ogaimus sa cosa, mamma aiat fattu sos biscottos in domo 'ogaimus su caffè, quindi viviamus custas festas in modu m- m- meda semplice, ma a su matessi tempus meda profundas proite, ca partian dai sas cosas pius importantes cioè <hesitation> <hesitation> faeddare, torramus a su cuntrestu 'e sa paraula, cuntrestaiamus meda meda meda, puru si nois fimus minores ascurtaimus sos cuntrestos de sos mannos, però rimanende pru minores rimaniamus, però intendiamus sos cuntrestos de sos mannos, e poi fit una continua festa, cioè no est chi poi, poi su sera torraimus, poi su sera, eo m'ammento sempre chi sa pius istracca fit sempre mamma ca comunque preparaiat tantas cosas bonas, su bi fit s'antipastu, però cosas meda semplices, custa pasta al forno chi fit tipica de <hesitation> coghina de, nois a Nadale faghiamus sempre s'anzone, chi però s'anzone, nois essende pastores l'aimus sempre ca su giogia faghiamus su brou, e faghiamus su 'odale, e s'anzone, e poi bi fit <hesitation> sos biscottos <noise> eo però non m'ammento mancu su panettone, forsis cando fio minore su panettone non bi fit, bi fin custos biscottos moddes fattos in domo, eo m'ammento sempre custa cosa, però de atteru <hesitation> atteru 'odale non mi l'ammento